أيوه، أعتقد أن الفن له تأثير، <hesitation> أول شي التأثير الثقافي ممكن إنه يعكس الهوية، <hesitation> يعني يعكس الفخر والإنتماء يوثقها التاريخ، يوثق تجارب المجتمع هذا، ممكن كمان نستخدم الفن في تعزيز الوعي الإجتماعي حج الناس، بحيث نسلط الضوء على القضايا الاجتماعية أو السياسية، فبالتالي الناس يكون عندها وعي بهذه القضية ويسهموا في التغيير.